بیٛارِ ہیٚکن صحتٕکۍ مُختٔلِف مسلَن ہُنٛد شکار گٔژھِتھ، یِمَن منٛز دنٛدن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ، ایف آٮٔی وی، ایف ای ایل وی، ہارٹ ورم تہٕ باقی بٮ۪مارِ شٲمِل چھِ۔